المكان هو باريس، لأن باريس بها معالم مشهورة كثيرة مثل برج إيفل ومتحف اللوفر، <hesitation> وكمان باريس مركز للفن والثقافة وبتشتهر بالكثير من المطاعم والمأكولات الراقية والمأكولات الفرنسية التقليدية بها شوارع جميلة وتاريخ باريس غني يمتد لآلاف السنين.